Amboa kaofa fankahita amin'ôlo tsy hainy, masiàka avy ake amin-jainy magnaikitra, rômodrômotro tsy na raha mamparômodrômotro zare, fa piso ndraiky izy kaofa na tsy hainy anao iz- izy tsy masiàka fa ndraiky piso ndraiky kaofa kaofa izy vingitra regny igny, izy mandrora avy ake amin-jay tegna tegna poison be le roranazy iny surtout izy kaofa voa maso.